komiði sæl og verið velkomin í

kynnum okkur kosningu um íslenskt heiti á fjarlægu sólkerfi segjum frá hundi sem vinnur á hóteli og skellum okkur sundlaug sem hermir eftir öldugangi ég heiti Sævar var mikið um að vera hjá ungum dönsurum í síðustu þar sem fjölmargir keppendur á aldrinum tíu til fimmtán ára tókust á í dansi ég veit ekki alveg bara kannski í Iðnó við Reykjavíkurtjörn var Street fyrir sextán ára og eldri haldið þar sem mátti sjá alls konar útgáfur af dansi við sögðum nýlega frá því að Íslendingum byðist nú að gefa sólkerfinu h d hundrað og níu í þessu sólkerfi er næstum þrjú hundruð tillögur bárust en nú er búið að velja sjö sem kosið verður á milli nöfnin eru hekla og Katla eftir tveimur þekktustu eldfjöllum Íslands funi og fold eftir orðum sem merkja eldur og jörð Oddi og Flatey til heiðurs fyrsta íslenska

stjörnu Odda sem var uppi á tólftu öld en Álfröðull er gamalt nafn á sólinni hoddmímir er holt þar sem tveir menn dvelja eftir ragnarök og nærast á morgundögg eða vatni

og Draupnir eftir dvergnum Sindra úr eddukvæðum og Draupni gullhring Óðins sem Sindri smíðaði Edda og Gerpla eftir bókmenntaverkum Snorra Sturlusonar og Halldórs Laxness og loks ljósmóðir og ljósberi sem eru tvö falleg íslensk orð og vísa til ljóssins sem stjarnan

færir plánetunni hægt er að kjósa inni á vefsíðunni stjörnufræði punktur is til fjórtánda nóvember hótel í Bandaríkjunum réð nú á dögunum nýjan starfsmann eða réttara sagt nýjan

hundurinn Cori Copley á að sjá um að vera til staðar og taka á móti gestum á

sem var svartur labrador alveg eins og hún starfsmenn hótelsins segja að það breyti miklu að hafa hund í húsinu og að Cori fái mikla athygli

hún fær sína eigin skrifstofu þar sem gestirnir geta leitað til hennar spjallað við hana og klappað henni það getur verið mikill erill á svona stórum hótelum og þegar er búin að venjast fá þeir gestir sem vilja að ganga um borgina í fylgd með henni

á Englandi þurfa ekki lengur að fara á ströndina til þess að stíga ölduna þar hefur verið smíðaður

er ekki beint þekkt fyrir sólströnd og brimbretti það hefur þó ekki hindrað fólk því nú er búið að hanna risastóra sundlaug þar sem er hægt að búa til öldugang sem líkist því sem gerist úti á sjó

aðgengilegt öllum og í laugina koma þeir sem vilja skella sér á bretti án þess að stinga sér í saltan sjó hermirinn er líka hannaður með þarfir fatlaðra í huga sem geta skellt sér í öldurnar í öruggu umhverfi samtökin eða aldan standa að baki verkefninu en þau berjast líka fyrir aðgerðum í umhverfismálum meðlimir öldunnar hafa gróðursett yfir sextán þúsund tré í tengslum við

það er farið að kólna víða í heiminum og sums staðar orðið frekar vetrarlegt í borginni Vín í Austurríki er kominn á fullt og það er ekki slæmt að vera

þar enda er eitt stærsta

í heimi í borginni